Ba risira ba bɛrɛ da twa cɛnu na twa siyo twa han legum na ba yan we cɛbun ma tete mɛ benɛ a han twa ba damu a po mu be wure